والله أبسط شي إنك تعمل رز يعني أغسل الرز أغسلها وايد زين مشان النشوي كله يروح بعدين أحطه في جدر مع ماي مغلي يعني أخليها في ماي مغلي بس أول شي أنا أحب أنه أغلي المي وبعدين أحط الرز وبعدين أخليه على نار هادية يعني خمستاش دجيجة وبأحاول إنه ما أفتح الغطا يعني عشان ما يروح البخار.